أرى أن أطفال منذ أكثر من خمسين عاما كانوا أسعد من الآن لأنهم كانوا لا يحملون الهم ولا الضغائن ولا يجدون ما يلهيهم عن حياتهم كانوا يتمتعون بيومهم من أوله إلى أخره، أما آن عندما في تلك التكنولوجيا التي جعلتهم مغيبين عن الواقع.